Ny fomba fiasan'ny machine fivarotana alongany anh fahanfantarako ananjy anh, efa akao aby si zany donnée-nà <hesitation> raha agnatin'ny fivarotana any io, na prix zany, de olona ziaby zaigny miditra akao ka niv- nivanga raha tao anh de mandalo amin'ny machine i aby si anh de ataony akeo sca- scanner-ny akeo anh de avoakan'ny machine igny avy akeo hoe izao ny tôtalin'ny raha nivangianao tao.